Jar Norway an kun orru sagale orrua akan nyaati., viazia shushua, workia, majaboa, mahogo amminen tambinen hinyaati .viazi tamua, mayungua aneni foni, silla, kalba won ishin nyaat wontana. Tendenen hinyaati, amminen ishin won greens tanfa kulli hinyaati maeden cabbage fa, maeden sukuma wikifa, amminen wontan sagale aki maeden manavua, mrenda mananasifa.